Fahafantarako fomba fiasanà déshumidificateur ndraika <hesitation> karahanà ventilateur mi izy io, fa mampiavaka ananjy aminà ventilateur foagna <hesitation> déshumifidicateur anh <hesitation> trohiny anh le rano na hamandoàna aminà andesinà rivotra regny.